Ka iyi lareyiiyesheshi mo ngɔzu na mo ngɔ wu kezumi gba iyite ume eyimole pwa iso iye tewu mbala iya nyewu oyi oshiwu kezu ngɔ eshe shi ishiwu iyila regiwu isheshi muku dukole afo ogbowumo afo ozuna wuna mo amagba ebole ewuwu me gi na ebola reshiwu mo gba oshiwu kezu geshishimo iyila regiwu isheshi mo